د اووه شمېره ما ته د پوهې، تفکر او روحانیت نښه ښکاري دا شمېره د ژور فکر، څېړنې او د ننيو سفرونو استازیتوب کوي کله چې زه د اووه شمېرې په اړه فکر کوم، د حکمت، سکون او اسرارو نړۍ ذهن ته راځي .دا شمېره د عقل او درک سمبول دی